Toh sohõ ciiri no araŋ na ay hã, matekaŋ i ga te ka ciiri sarrafawa ka te matekaŋ a go. Toh ay gwaro laabu ra kaŋ ciiri ganda laabo ra no wayborey ga koy kan haabu ka'ka, da i na haabu ka'ka i ma toonandi ɲgay biday, robay ka'kande i meyfo ka'ka ka gisi, da i gisi, laabu no fa. Amma a goono laabo ra naŋgu kulu no ga kwaaray da i na ku ka, i ma ka i ma kuso dake ka dake, ka soye matekaŋ i ga di ni ga di da ni na jii sooye yadin no i ga te a se kala i ma taa cewa moso-moso i ga taa cewa moso-moso i ga taa cewa kala ciiro ma fun dabam. Ɲga aynihi ciiro kazantay mo kulu kaŋ goono ziibo laabo ziibo kulu kaŋ goono ɲga mo a ga taacewa kala a ma fun ɲga dabam kala i ga ni daŋ sakai ra ka ta. I ga ni te a ma boori da ni diya ni si ne ba laabo ra no i na ku ka ka'ka ka te ciiri. Ir mo, i ga kande ir alsilaamey se, boray kulu i ga day ka ɲwaa amma baŋkaŋ manci ni di matekaŋ i go ga te no, toh haya si ni no mamaki balle ni ma bay matekaŋ i ga te da. Zama ciiri, a muraadey, i ga baa gumo mate haŋkaŋ i ga te da zama haikulu kaŋ ni ga ɲwa no da ciiri si a ra a si te. Amma ir wo ir nee laabo ra a si no zama a si laabo ra balle i ma di matekaŋ i ga te balle i ma boori.